<hesitation> Nika ke tara guna ke raeh ona tin kominiti, ke mangin guana tin kominiti, tin pan tin tubun, <hesitation> to tubun. Tubun manas ri <hesitation> hahaso ku i naka. Kame in poat erun di <hesitation> hasusa in natahon, natsinon, natahon ke mangin- mangin hasona diarun natsinon. Toukato eh boak manas to tubun, kobe pion i mei a boak puh. Kobe naka raeh sai as ona teyouh, nee to <hesitation> o hituot i pion poat erun e- e nee oria tomo mangin run. Mei an raeh haban puh, ai mea ka puo poat o roron ai pekpeko. <hesitation> Sepereit orih tse e nabo dina tsinon, tahon henenukat orih. Mei an raeh purun to ka haroron purun. Yin kain- Kain i pion, kobe ne mangin sai gun toukato to, <hesitation> pion toukato ke raeh ona to katuun, hare ne Hena hahaso puri naka e ka not as on. No haso nin naka tin kanaka, kobei mei nu puo hihon teyouh. <hesitation> Yini kain toukato e ka on i pion. <hesitation> Kan toukato ke raeh on pion, in toukato e sing pumo naka, mei asah namot kapu purun naka. Eno sing on, no nu on. In toukato manas, ai boak not as on i pion, raeh not on. In toukato mangin guna. E tara guna e raeh on. Koba ka as menin nika mei an raeh puh to tartara. Hare ni pion, hene tataguh as e kapea on, raeh not on. Nakatuun e taguh nin nasah teyouh, tuhen teyouh, hamunisin, hamatohen, tsinen ain tamen as. Hene tataguh orih hene sosoat puri run o tokui nahen tin pemeli, eyouh. So, mei a naka <hesitation> nome a to tartara pion, toae raeh on, kobe nit e A nono hapanis as nit e hatuan nonit taptapa sobot tsi natu kopu haobot ke boak on i pion. Nit e mas hasesek onit tin tou taptapa tenit. Eyouh oku hatuan ogua na.